Ho yoro nɛ ame avɛ diya ho waati nɛ mu'a mu zenuɲu mu zenuɲu nubo na mayɛ ba yi wara a han mɛ lo zenuɲu lo zenu tete mi mu'i ma tete tomɛ bɛ lara mu besona fa an yan wozoma zanɛ ani'a mu yɛ mu pantine mu siyan mɛ va mu zenuɲu ɲubo na an no ba wero lo zenu mi mu ɲu nɛ lomɛ ma dɛmu zɛrɛ ta zenu mi bu'i re mɛ uwa mu ɲu ma un nu an yo uwa mu un ɲubwe he un hara mu a uwasi un hara mu a uwasi abe mu zenu ɲamu ma tete mu zenu mi mu'i mu ɲan yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ame ma larara buwa mu'a dakar dakar yi